Nkyj mereyj ntumbowa bi da kor a, abowa mebjpj dj mebjyj nye fafranta. Fafranta yj abowa mbrj no ho nkae si tse no, cyj me fjw ara yie na ber biara wcnnantse wcnanko. Ibohu ara nye dj cnye ne nyjnko a hcnho yj pjpjjpj nam. Cno ekyir no, mbrj wosi dandan fi ber a wcyj kyirefuwa ara mu bjyj fafranta, cma me m'ahomka ntsi mebjyj fafranta djm da no.